Fomba mahomby ndraika tokony azo atao hampihegnana siramamy amina vatagna zany hoe tsy hihinanan-tegna siramamy foagna isan'andro dia sara izany antegna homana hoe voankazo mamy karaha hoe akondro, karaha hoe voangy, dia io zany ianao sy dia mampiasa siramamy loatra aminanjy avy akeo fa raha ohatra ndraika hoe misy ilana siramamy an dia tintely ndraika no asolo ananjy dia efa mety zany